Tang. ssutdae, maakir, footdu, tuufu, kwa, mudfae, nchis, emlthae, kumae, chaatang, <hesitation> chaatang, ssutdae, <hesitation> kum’kaa suddae kum ka maakir, kum ka footdu, kum ka utuf, kumka kwa, kum kaa mudtfae, kum kaa’nchis, kum kaa emlthae, <hesitation> pindi tuka paalthu, pindi tuka sutdae, pindi tuka maakir, pindi tuka’ntufu pindi tuka kwa, pindi tuka mudfae, pindi tukkan’nchis, pindi tuka emlthae, kum kum maakir <hesitation> kum kum maakir tuka paalthu, kum kum maakir tuka’s sutdae, kum kum maakir tuka’ ntufu, kum kum maakir tuka foo tuka kwa, kumkum maakir tukan’nchis, kum kum maakir tuka emlthae, kum kum footdu. Kum kum footdu tuka palthu, kum kum foodtdu tuka sutdae, kum kum footdu tuka footdu kum kum footdu tukan’ntub kum kum footdu tuka’kwa, kum kum footdu tuka mutfae, kum kum footdu tukan’nchis, kum kum footdu tuka emlthae, kum kum footdu tuka kum kum footdu tuka emlthae, kum kum tufu, kum kum tufu paalthu, kum kum tufu tuka paalthu, kum kum tufu takaa’sutdae, kum kum tufu tuka maakir, kum kum tufu tuka sut kum kum tufu tuka tufu, kum kum tufu tuka kwa, kum kum tufu tuka mutfae, kum tufu tuka emlthae, kum kum kwa, tuka paalthu, kum kum kwa’tuka’ sutdae kum kum kwa tuka maakir, kum kum kwa, kum kum tukan’nchisu, kum kum kwa tuka emlthae, kum kum mutfae, kum kum mutfu tuka paathu, kum kum mutfu tuka sutdae, kum kum mutfu tuka maakir, kum kum mutfae tuka footdu, kum kum mutfae tukan tufu, kum kum mutfu tuka. Kwa, kum kum mutfa tuka mutfae tuka emlthae, kum kum mutf kum kum chis kum kum kum’nchis tuka paalthu, kum kum chis tuka sutdae, kum kum chis tuka maakir, kum kum chis tuka footdu kum kum chis tukan’ntufu, kum kum’chis tukan’kwa, kum kum chis tukaa mutfae, kum kum chis tukan chisu kum kum emlthae, kum kum emlthu tuka paalthu, kum kum emlthu tuka sutdae, kum kum emlthae tuka maakir, kum kum emlthae tuka footdu, kum kum emlthae, tuka kwa, kum kum emlthay tukan’chis, kum kumm kum kum kummay miya.